Ia, anjara asan'ny fihetsem-pô zen̈y amin'ny amin'ny fan̈apahan-kevitry, <hesitation> ia, misy lera zen̈y fihetsem-pô io zen̈y koa fa anao zen̈y be fihetsem-pô loatra zen̈y lasa tafan̈araka raha iny zen̈y anao mangala fan̈apahan-kevitry araiky. Karà zen̈y.